Soune, thine, rare, nane, sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, sogoune di nane, taghi. Soune, thine, rare, nane, sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, sogoune di nane, taghi. Itaghi thine, soune, thine, rare, nane. sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, sogoune di nane, taghi. Itaghi rare, soune, thine, rare, nane, sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di nane, taghi. Itaghi nane, soune, thine, rare, nane, sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, sogoune di soune, sogoune di nane, itaghi nane. Soune, thine, rare, nane, sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di rare, sogoune di thine, taghi. Itaghi sogoune. Soune, thine, rare, nane, sogoune, sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, taghi, sogoune di nane. Soune, thine, rare, nane, nane, sogoune. Sogoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, sogoune di nane, itaghi sana soune. sounne. thine, rare, nane, soghoune, soghoune di sousoune, sogoune di thine, sogoune di rare, itaghi, sogoune di nane. Itaghi sogoune di thine.